असो छे चाइना एक असो देश है कि भारत की सीना में आप जाएंगे ना हड़पाजे अपने सीमा नगे कि या सीमा मारी है। अभी डोकला में <hesitation> लड़े जगड़ा हुया था चाएंगे बीस सेने की अपना मरी <hesitation> गया था भारत का भी चरण बीस वहां का चली गया था। अपने सीमा में लड़े जगड़ा हुया था चाएंगे बीस सेने की अपना मरी गया था भारत का भी चरण बीस वहां का चली जगड़ा हुया था। भारत का भी चरण बीस वहां का चली जगड़ा हुया था। ओओ झूठ बोल रे ठहए कई छे,ारो भाई जब सब थारो छे तो भारत का भी कुछ ची के नई। ये झूठ बोल्या।